मछली जो छिन उ आपस मा बहुत तरह से बात कन जन उ आपस मा मछलिया ते क्लिक कन अर क्वी क्वी कन अर चीख भी गान अर उ कई बार न गाना भी गन्दा ता उ अपरी बात दूसरा तक पहुंचोंदा छिन मछलयु ते चाहे इंसानु ते।